Gastal yervas es una horma natural i cenzilla de da-li huerça al gustu delos pratus en sin añidil calorías ni gorduras. Por exempru, el perejil, el cilantru, l'albeaca o el romeru dan alos alimentus goloris frescus i propius, que resaltan qualisquiá comía. Amás, muchas yervas tienin antiossidantis, vitaminas i que quitan el hinchançu. Se puein gastal frescas o secas, en crúu pa conserval mejol la sus propiedais o ena cochura pa mestural gustus. En gastandu-las tamién ayuamus a reduzil el gastu de sal o de cilimojis endustrialis, i las comías quean más saluablis i saborosas al tiempu.